ممكن، أكثر من طريقة. ممكن مثلا نسأل سؤال خفيق سهل كذا يجيبوا عليه بحماس لما نرجع الى الدرس، او مثلا نلطف الجو بنكتة خفيفة كذا ونرجع للدرس.